Hioko'i oiraarei ii'aa ii reoreori ao oubaa oo'ore boorii boatoi opii'a kapuko'oro. Haia opii'a kapuko'oro ee boahe'a- haraae bisio, bira tateea, bira roga'a hatuara toke eraa'ebaa oira eipa'oo bisio eipa'oo abaia boatoi. Ha boorii boatoi teera'aarei bisioea pita a uka tosipita hura- haahua ii'oo a boorii hura- haraiboroo taoroarei oo'ore bisio pita bira tateea bira araa'eea tii oiraba oo'ore sitoareha tahiro, ha boorii boatoi, abisioea bisio bira tateea oiraba oo'ore kaukaubasi kai oitoo'ihara kai tapioko kai boabio iisio tahiro oira hioko'i a bisio teaea hiokoe bisio oira araba ko'e eraa'e'uihara tii ii'oo, oiraae bisio pita boorii taoroarei piro tateea ko'e piro ai'o'obaa oiraba taateea oiraba piro tiia oiraba bisikete iisio tahiro. Ha boorii boatoi agaa hioko'i aru bisiobaa, aru tate hareeroo oiraba oo'ore are'eibasitahi kaukau basitahi haia eipa taha'oo a uka bisioehara bira tiiaa ha bisio bo opoi'oo bo ai'o ii'aa. Ha oru oira hoko'e areraapa bisio boorii boatoi, oru oira hioko'i araba tate- haaraaroo oore are'ei basitahi o opoi'oo bo rasu uka roira tii hioko'e. A hisi'apiteea hioko'i boorii boato bo teera'ariarei, iraupita ee, pita iisio aba'ohe. Ha iitabirioarei ee paiariarei ooeaa eipa'oo boorii teposi o bira ori iisioea pita haa'aaroo bo birabira- hara bisio boikiro, o bira tateea oiraba ruuruusu rasu roga'a oa. A uka bisioea pita iraupita oira ko'e ii'oo.